फ्रांस में ये कहीं परंपराएँ हैं। जय में ते फ्रांस में फैशन का प्रदर्शन होत है। और वह फ़्रांसिसी लोग सुरुचि पूर्ण होत हैं। फ्रांस में शहरों में खरीदारी के वाहन होत हैं। फ्रांस में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सिक्योरिटी सोशल कहा जात है। जय में फ्रांस में स्थायी निवास को सार्वभौमिक चिकित्सा मोहि कराई जात है। फ्रांस में घुड़सवारी की भी परंपरिक भात मशहूर है। जय में घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए, अहिंसा और संयम का पालन करो जात है। फ्रांस में कई लोकप्रिय प्रयटन भी मौजूद हैं। जय को नाम है एफिल टॉवर, लोवर म्यूजियम, ओल्डस पैलेस आदि।